Kua tanque jaeko tembiporu gas peguaraiño. Tatagueva, öime ou auto reta peguara, jare öime vi oyeporu vaera oporopoanoarenda rupi peguara